<hesitation> كيفاش تفتح حساب، حساب <hesitation> على حسب واش حبيت، هي تروح في الإنترنت و لا حبيت ياهو و لا غوجل و لا حاجه، منبعد <hesitation> إختار اللغه، إلا كان تقدر تعمرو بالإنجليزي ديرو بالإنجليزي و إلا تقدر تعمرو بالفرنسي ديرو بالفرنسي <hesitation> و لا عربيه، معلاباليش إذا العربيه كاين و لا لالا، المهم <hesitation> تبدا تعمر في معلومات تاعك و يقولك الإسم الشخصي نتاعك <hesitation> يقولك تاريخ المي- الميلاد، يقولك العنوان، رقم الهاتف، هاذوك المعلومات كامل حطهم الداخل، خطوه بخطوه، منبعد خلاصت تكريا تلقائيا.